हाथी जू निकटवर्ती समूह मा इलै चलदा। ये से ऊंकी सुरक्षा हूंदी। ऊंथै खंणू खुजांणी ता आसानी हूंदी। और ऊथै सामाजिक समर्थन मिलदू। समूह मा रैण मा हाथी मा आपड बच्चों अचछू से ध्यान रखदी।